Iyaa iyaa oku okushiivafana oshiima lela shiwa shaashi odjokana kaifi yopakafimbo o- o- kaifi yopakafimbo ngenge tamukahombola oshinima tashikwata efimbo lile oo efimbo lile onghee omuna okukala mwaa shiivafana tamwiilongafana tamushiiva omukadona waye ile omumati apa hadi oo oha okuhole shike ohali shike ohahanduka ngahelipi oo oshinima shiwa unene oo shoo osho ovawambo vena oshitya eshi ile oshinima eshi vapakapo kutya omunhu akashiive tete manga inamuhombola akashiive keumbo lomukadona yee omukadona taka shiiva keumbo lomumati ngaho okulongafana iyaa opo mudule mukatameke onghalamwenyo yeni yonakwiiwa o oshinima shiwa unene shaashi oo otashikulungo nghene una okukala tohenuka mukweni momafimbo mawa nomafimbo mayi oshinima eshi otashikulongo nghee una okukala wamwena nonghene una okukala tweende hano okushiivafana Oukwatya wopaunhu wopeshito lomunhu uhakufe ashike omunhu wemuhaga aapo ndee owaya naye wafa watoola oshepenifa omunhu ihatoolwa afa oshepenifa ndee ouna okukala wakufa efimbo tomulilongo ohahanduka ngahelipi ohahafe ngahelipi iyaa omunhu ohatambulako ngahelipi ofamili yoye mbela omunhu ohatambulako ngahelipi meme woye ile tate woye ngaashi kombinga nee yovakadona oo ohatambulako ngahelipi meme woye oshinima shafimana uhakaye mohombo nomunhu teya atuke meme woye ile teya atuke tate woye omunhu tala komikalo daye okuna tuu efimaneko lovakulunhu mbele omunhu ou okuna tuu elididimiko mbela unene ohombo yoovene elididimiko ohaitungilwa kelididimiko ohombo yoovene ohaitungilwa kelididimiko shaashi omuna oinima ihapu haiyamo ngenge nee owakufa omunhu ou ndee inomutala nawa ndee omunhu ou kena elididimiko otamwii ngoo komesho naye mbela ohombo nee natango ile okutala nawa omunhu ohakutalwa komapata kutya omunhu ou Okwadja mepata lili ngahelipi opena omapata amwe ihaa hombolafana naitye nee pamwe epata aalo ekwanambwa nyee ihamuhombola ovakwanambwa osho nee shafimanena osho okushiivafana muye pamwe ndee tamulishiiva ndee tamupulaapula natango ovakulunhu kutya fyee hano ohatuhombolwa ngoo kovakwanambwa ohatu hombolwa ngoo kovakwanambuba oto pula nee manga inamuya mohombo opo umone kutya owakufa omunhu elipipo owakufa omunhu womepata lilipipo mukakale pamwe naye